Ajáán, nagi̱ꞌdu̱u̱ séró, mbóóꞌ ajma̱, atsú, akhu, witsu, majŋu, jua, migi̱ñuꞌ minagu̱wa̱ꞌ, gu̱wa̱ꞌ, gu̱wa̱ꞌ i̱mbamu, gu̱wa̱ꞌ i̱jma̱mu gu̱wa̱ꞌ itsu̱mu gu̱wa̱ꞌ i̱khu̱mu, gu̱wa̱ꞌ nítsumu, gu̱wa̱ꞌ nítsu i̱mbamu, gu̱wa̱ꞌ nítsu i̱jma̱mu, gu̱wa̱ꞌ nítsu itsu̱mu, gu̱wa̱ꞌ nítsu i̱khu̱mu, mbáskíñúꞌ, mbáskíñúꞌ, mbáskíñúꞌ i̱mbamu, mbáskíñúꞌ i̱jma̱mu, mbáskíñúꞌ witsu̱mu, mbáskiñúꞌ i̱khu̱mu, mbáskíñúꞌ i̱majŋumu, mbáskíñúꞌ i̱juanmu, mbáskíñúꞌ imigiñuꞌ, mbáskíñúꞌ ríkhui̱ mijnagu̱wa̱ꞌ, mbáskíñúꞌ ajma̱ ski̱ñúꞌ, ajma̱ ski̱ñúꞌ i̱mbamu, ajma̱ ski̱ñúꞌ i̱jma̱mu, ajma̱ ski̱ñúꞌ itsu̱mu, ajma̱ ski̱ñúꞌ i̱khu̱mu, ajma̱ ski̱ñúꞌ i̱maŋumu, ajma̱ ski̱ñúꞌ i̱juanmu, ski̱ñúꞌ ríꞌkhui̱i̱ imijnagu̱waꞌmu, ajma̱ ski̱ñúꞌ iwiiꞌ, <hesitation> ajma̱ ski̱ñúꞌ i̱witsu mu.